gott kvöld endurgreiðsla á ferðakostnaði þingmanna sem aka á einkabílum hefur vakið upp spurningar um hvort ekki sé eðlilegt að skýra með nákvæmum hætti frá þeim kostnaði sem Alþingi leggur út fyrir vegna starfa þingmanna Björn Leví Gunnarsson þingmaður Pírata hefur í nokkur skipti reynt að fá slíkar upplýsingar og nú hefur forseti Alþingis Steingrímur j Sigfússon sagt að vilji standi til að breyta reglunum

byrja á þér Steingrímur ja hvers vegna hefur

yfir þessum upplýsingum ég veit ekki hvort það á að segja endilega leynd en tregða og við höfum bara verið of sein til að færa meðferð þessara mála svona inn í nútímann og í takt við kröfur dagsins um gagnsæi og upplýsingagjöf

verðum bara að viðurkenna við höfum verið ansi sein til í þeim efnum og Alþingi Íslendinga hefur verið frekar á eftir til dæmis hinum Norðurlöndunum við vorum á eftir þeim að innleiða reglur um hagsmunaskráningu við vorum á eftir þeim að innleiða siðareglur það erum við þó búin að gera núna og við erum á eftir þjóðþingunum í kringum okkur hvað varðar að hafa þetta gagnsærra og veita meiri upplýsingar um hluti af þessu tagi en ja nú er bara rétt rúm vika síðan það kom svar frá þér á þingi þar sem var

þetta jú það var nú það merkilega nei ég meina það var ekki sagt

hver þingmaður hefur fengið mig ekki án þess að fara þá með það áður í forsætisnefnd og hafa það samþykkt svona á breiðari grunni breyta þeirri stefnu sem hafði verið við lýði um að veita ekki upplýsingar tengdar við nafn en í svari mínu til Björns Levís koma náttúrulega fram miklu ítarlegri upplýsingar en nokkurn tímann áður hafa birst þannig að ég taldi það eðlilegt og það

skref inn í þetta inn í þessa átt að veita miklu meiri upplýsingar menn hafa aldrei áður fengið sundurgreindar upplýsingar um endurgreiddan aksturskostnað þeirra tíu sem mestar mestar greiðslur fá þarna birtist það í fyrsta sinn og kveikir nú alla þessa umræðu gott og vel en málið var svo sem komið á dagskrá og verður það áfram í forsætisnefnd við ræddum þetta ja aðeins í desember að mínu

frumkvæði við vorum tókum langa

umræðu um þetta á sérstökum vinnufundi í janúar og höldum henni áfram strax á mánudaginn kemur þannig að það er að vænta breytinga í þessum efnum og ég vonast bara til þess að Alþingi komist bara á sama stað og og

þjóðþingin í kringum okkur hvað það snertir að gera bara skilmerkilega og með aðgengilegum hætti

fram fyrirspurnir varðandi þetta hvað hefur þér fundist svona um þessa tregðu til að svara ég lagði í rauninni fyrirspurnirnar mínar upp einmitt til þess að opna þetta þar sem ég byrja að spyrja um heildarupphæðir og svo framvegis

upphæðir sem svona vekja athygli eru óvenjuháar kannski þá spyr ég nánar um þær vinna að því að opna á þetta og þessar upplýsingar og blaðamenn hafa líka verið að spyrja um þessar upplýsingar

og það er búið að vera að spyrja um þetta aftur og aftur og aftur og ég skil ekki af hverju það má ekki veita þessar upplýsingar þannig að ég er búinn að vera að nálgast þetta undanfarið ár

byrja vítt sýna svona stærðina og samhengið og og vinna síðan niður á nákvæmari tölur eftir því sem efni efni gefa ég byrjaði í rauninni af öðrum ástæðum með þessar fyrirspurnir en þetta endaði í akstursdagbókinni af því að þær tölur voru mjög háar og ert þú þá á því að það eigi bara að birta það væri ekkert ekkert ósniðugt myndi mér finnast því að sko lögum samkvæmt þá á að endurgreiða kostnað þingmanna sem eru sem sagt að sinna

starfi sínu og þá er sérstaklega tilgreint í reglum forsætisnefndar að það sé vegna funda eða samkoma sem þingmenn eru boðaðir á eða boða til ekki vegna

detta í kaffi eða eitthvað þvíumlíkt þannig að það er ekkert óeðlilegt að það sé gefið upp hvaða fundir eru boðaðir eða til hvaða funda er boðað það er bara mjög eðlileg krafa Steingrímur hvers vegna hefur ofan í saumana á þessum dagbókum nú kom fram í Kastljósi í gær að Ásmundur Friðriksson upplýsti um það að hann hefur meðal annars skilað inn reikningum þegar hann er í prófkjörsbaráttu er það eðlilegt og ætti þingið ekki að sýna aðeins meira aðhald í þessum efnum þingið hefur nú verið að taka á þessu og náð miklum árangri í að draga úr þessum kostnaði eins og svar mitt til Björns Levís ber með sér að kostnaður endurgreiddur kostnaður til tíu sem að hæstu fjárhæðirnar fá hefur helmingast á þessum árum frá tvö þúsund og þrettán til sautján en það breytir því ekki að það virðist enginn fara ofan í saumana á

er það nú mjög skýrt í reglunum sem ég með hérna á borðinu fyrir framan mig að menn eiga að tilgreina tilefni ferðar

menn fá endurgreidda ef þú skilar inn reikning fyrir bílaleigubíl eða þú hefur flogið og skilar inn bókunni og greiðslukvittun með að þú sért búinn að greiða flugið þá það er gerð athugasemd ef það vantar mátti skilja samt á orðum hans í gær að það væri bara viðtekin venja að þingmenn nýttu

og skiluðu inn þessum dagbókum líka í prófkjörum og kosningabaráttu hann talaði um að hann hefði bara komið inn í þetta umhverfi er það svo er það bara viðtekin venja innan þingsins að þingmenn eru að fá greitt fyrir akstur í kosninga eða prófkjörsbaráttu

sko það getur vel verið að þarna séu grá svæði sem við þurfum að fara betur yfir eiga þeir að bakka út úr þeim reglum sem um þá gilda sem þingmenn að öllu jöfnu þegar er hvað mánuður til kosninga eða svo

að bakka út úr þeim ef að hafið er prófkjör í þeirra flokki þetta eru svona álitamál sem ég tel nú vera grá svæði óskyld erindi eiga að sjálfsögðu ekkert erindi inn í þetta það er nú held ég aðalatriðið að það sé hafið yfir vafa að það sé hluti af stjórnmálastarfsemi stjórnmálabaráttunni

ekki ójafnvægi á milli þeirra sem eru að reyna að komast nýir

á þing og þeirra sem nú þegar sitja það má segja að það sé

ósanngjarnt mikið forskot hvort sem er þingmaðurinn er jú á launum sem þingmaður og ég held nú

að tala um að hann fari út af launaskrá mánuði fyrir kosningar ef

hann er að sækjast eftir endurkjöri ég held að við verðum að jafna þann aðstöðumun öðruvísi með því að ný framboð fái eðlilegan eðlilegan start stuðning og það er mikið forskot

starfandi stjórnmálaflokka sem hafa náð mönnum inn á þing eða fengið meira en tvö komma fimm prósenta fylgi og eru þar af leiðandi áskrifendur að stuðningi allt kjörtímabilið hafa á móti nýjum framboðum þetta hef ég nú margnefnt áður og mér finnst

vera galli í okkar kerfi og lögunum um fjármál stjórnmálaflokka að það þarf að vera stuðningur við ný framboð og nýja flokka til að jafna þennan aðstöðumun og þá myndi þetta síður stinga í augu held ég

er alveg sjálfsagt mál að fara yfir mhm þú ert líklegast ósammála honum að einhverju leyti þarna ja alveg eins og hann kemur inn á þá eru þingmenn þarna á launum á þessum tíma og það mér augljóst að það að fara á framboðsfundi er ekki hluti af starfi þingmanns heldur þínu starfi þá sem frambjóðandia þetta er tvennt ólíkt

það er alveg skýrt í lögunum að þetta á að vera

greiðslur og endurgreiðslur vegna starf þingmanns til viðbótar við þetta eru eru náttúrulega ráðherrar líka sem að fara jafnvel á ráðherrabílum eins og ég tók mynd af í síðustu kosningabaráttu þá með líka kostnaður sem við þurfum að endurskoða og fara aðeins ofan í kjölinn á það kom einmitt fram í fréttum áðan og í svari Unnar Brá við fyrirspurn þinni í fyrra að það er aðeins aukinn kostnaður vegna aksturs þó nokkuð

málsins samkvæmt og þingið fer oftast í hlé kannski mánuði fyrir kosningar þetta hljómar einfalt en það er stundum

að sortera það út þegar þú ert í alls konar blönduðum erindagjörðum og þú ert líka að sinna verkefnum sem þingmaður

nú bara leyfa mér svona í allri hógværð að halda því

nálgast þetta með virðingu fyrir því að það er mjög mikilvægt að þingmönnum sé gert kleift að rækja sambandið við sína kjósendur og umbjóðendur að sækja atburði þar sem óskað er eftir nærveru þeirra og það mun alltaf fylgja því umtalsverður kostnaður þegar í hlut eiga þingmenn í kjördæmum langt frá höfuðborginni en við eigum að sjálfsögðu að hafa þetta skýrar reglur og þetta á að vera gagnsætt en ég verð nú að segja sem nokkuð gamall refur í þessu að sú gagnrýni

sem ég hef oftast heyrt í gegnum tíðina er að við sjáumst of lítið að við séum alltaf að afboða okkur á alls konar atburði þar sem óskað óskað er eftir nærveru okkar það er nú þannig að svona að meðaltali einu sinni til fjórum sinnum í viku verður maður því miður að afþakka boð um að sækja atburð þar sem óskað er eftir þingmönnum og oftar en það meira að segja en

í öllum venjulegum fyrirtækjarekstri þá er nú farið yfir útlagðan kostnað og ég efast um að það séu mörg fyrirtæki sem

starfsmönnum sínum að koma með óskilgreindar

mjög ríkulegan stuðning frá þinginu til þess að ferðast en þeir verða að sýna

má boð og staðfesta síðan að þeir hafi verið á staðnum ég þekki þetta vegna þess að eg hef boðið hingað til þess að halda erindi þingmönnum eða af hinum Norðurlöndunum þá segja þeir sendu mér formlegt boð

fyrsta sem ég þarf að fá og

einmitt eitt af því sem ég tel að við eigum að fara yfir hvernig höfum við utan um haldið og eftirfylgnina með þeim reglum sem við setjum okkur og höfum skýrar eins og mögulegt er en ég verð nú samt að setja þann fyrirvara á að það verða alltaf að einhverju leyti túlkunaratriði í þessu og að einhverju leyti grá svæði

við verðum að ætla þjóðkjörnum fulltrúum það að almennt reyni þeir eftir bestu samvisku að fara eftir þeim reglum sem við setjum tek alveg hjartanlega undir það í rauninni við þingmenn erum bundnir bara af sannfæringu okkar það eru í rauninni einu reglurnar og hæfnin sem við komum inn í þetta starf með en á sama tíma þá getur verið mjög erfitt að gera stórar og flóknar reglur sem að þvæla og gera í rauninni erfitt fyrir að fylgja eftir

svona hnýtur óvænt um kannski einhverja reglu sem er erfitt að

reglur eru tvímælalaust betri en þá er orðið erfitt að votta að það sé verið að fara eftir markmiðum reglanna og besta leiðin

er einmitt að hafa þetta opið og þá er í rauninni bara mjög sjáanlegt hvernig er verið að nýta þetta og og fylgja því þá á eftir alveg sammála og vonandi verður það en aðeins bara um einfaldar reglur já að sjálfsögðu alltaf gott að hafa þær einfaldar en

vandinn er sá að við erum hérna að glíma við verkefni þar sem aðstaða þátttakenda er mjög ólík og reglurnar reyna að endurspegla þann veruleika taka tillit til þess hvernig þú ert settur hvar þú ert með starfsstöð og heimili og það má segja að það séu í aðalatriðum þrjár tegundir

þingmanna í þessu samhengi það eru þeir sem búa hér í þremur það eru aðliggjandi svæði og þar erum við með svokallaða

sér kvölds og morgna þegar þeir eru við störf í þinginu og svo eru það landsbyggðarþingmennirnir sem búa enn lengra í burtu og við þurfum að hafa reglurnar þannig að þær geri öllum þessum hópum og þingmönnum við mjög mismunandi aðstæður kleift að rækja sitt hlutverk og sínar skyldur en hvað með ja þið settuð þessi skilyrði sem

í öðru kjördæmi en þeir búa í þingmaður Suðurkjördæmis já það getur verið já en

sett þessi skilyrði eða sem sagt það var sett þetta ákvæði inn í reglurnar tvö þúsund og sextán að

meira en fimmtán þúsund kílómetra þá ættirðu að vera á bílaleigubíl eitthvað voru einhverjir ósáttir við það kom ekkert bara til greina að bara neita um endurgreiðslu á þessum útlagða kostnaði ef að þú vildir ekki vera á

sko jú ég held að það hefði komið til greina en það hefði þá

vera bara skýrt í reglunum að þannig væri það en þetta á sér nú kannski líka aðeins lengri aðdraganda sem að meðal annar sýnir að þingið hefur verið skrifstofa þingsins og og forverar mínir á forsetastóli hafa nú verið að reyna að koma böndum á þetta og hafa þetta í í fastari skorðum að strax tvö þúsund og sjö er mér sagt er byrjað að hvetja til þess að menn noti frekar bílaleigubíl heldur en eigin bíl ef það er ódýrara tvö þúsund og þrettán kemur það mjög skýrt inn í reglurnar að þannig eigi það að vera og að menn eigi alltaf að velja hagkvæmasta ferðamátann og svo er hnykkt á þessu tvö þúsund og sextán með því að segja

að nú greiðum við þetta ekki til baka

sé miðað við fimmtán þúsund kílómetra og það er klárt og kvitt það sést mjög vel einmitt hjá þingmönnum Norðvesturkjördæmis sem skiptu yfir í bílaleigubíla á milli tvö þúsund og ábati hefur náðst eins og þessar tölur sýna náðst verulegur árangur í því að ná þessum kostnaði niður og markmiðið er auðvitað alltaf að menn ferðist á hagkvæmastan mögulegan máta áður en ég sleppi ykkur þá verð ég

hverjar voru akstursgreiðslurnar sem þið fenguð í fyrra ég er ekki með nákvæma tölu á því en það heyrir orðið nánast sögunni til að ég keyri á eigin bíl ég giska á að það sé svona tvö til þrjú þúsund kílómetra á ári tvær tvær tvær þrjár ferðir í mitt kjördæmi eða önnur en ég nota fyrst og fremst flug og bílaleigubíl með fastan ferðakostnað

eða færri en fimm

þá koma inn á ég við minnum á menninguna